Raha ohatra ka hoe ka tsy maintsy raha ohatra ka sy mainsy hoe sy mihinankany anao indray isa agnatine andro raiky, da aleoko abako gne atoandro ne sy- sy hinanako, satria raha ohatra ka zash marandray gne dika- dinganoko e tsy hinanako nefa iaho handeha hiasa, sarotry koa gnolo handeha hiasa zany e sy hihina marandray, raha ohatra koa zash gne ariva e dingany ame matory ariva gne tsy hihina da misy fasy gne fandria, da aleo gne atoandro zany gn'alefitry e tsy mihina.